أولا أقدم نفسي بثقة شديدة ، بعدين نذكر الخبرات اللي نم- نمتلكها بهذا المجال والمميزات اللي عندي ، عندي التزام استطيع العمل تحت الضغط وأنا شخص طموح <hesitation> يجيد التطوير من الذات ومن النفس أيضا ‹ hesitate › استطيع إن اعمل في امور وايد حساسة وايد خطيرة.